Vosa araisi ori paio veira. Osa ukoa raga ia oira orisia sisiu rogo io vere, ra ukoa vera rogo io vere, ra ukoa rutu tava ripieri. Ra oira vake rivere ra oira oriri. Ari vosa oira rovisia, ra opita isi kuriri vere, oira sisiu rogo rivere, ukoa vera rivere ra oira roviri. Ari vosa vetatou ia oira kuvusia aveuvere ra oira sisiu rogorive re, ra garea vivai kokori vere ukoavai oira tupitupi piesa, ra ukoasirova goagioa raovere goagioa ra overe. Voava oira ukorive vokuvu oririveve, voava oira ukorive vokuvu oririveve, <hesitation> ra va aiorivere areivira aiopa pirovere vararutu.